Maraaa ghudha yaani won ghudha hamtuu simuraaa yaani hadhua chuppaa bilow wonn chacharekho hamtuthi simuraaa dhub wonn akhanatha woathin dharghethu aaa dhursaa ufuhitaaa Mal atha tayari uffu murthee innin dhighu dhiig suun dhogorthaa dhiig suun isaa sikasaa yau hataria dhiig Khan hithee jabesithe akhinin sii hindhii zaidi Mal atin hithe rawothethu ghalthee dhithaa madhathan bisan Hodhaa ama sodh ithi jisithee dithee khulkhullesithe akhana dhub pambann hithaaa woo dhethee tethenas woranthu hii woranethaa